So ngoonga mi anndanaa ɗum mi meeɗaali ñawlaade fay nde wootere mobel iwde caggal leydi. So mi wii mi haalan hen huunde du, laatoto hono jon kaa mi fenan nii. <hesitation> ɗun ne wanaa huunde. <hesitation> Min… Sifa muuɗun, mi waawaa hokkude hen sifaaji kuurɗi. Ayyo, hono waɗirtee, non yaarata.